أ اختار أكون فراشة ، الفراشة تعي-تعيش حياة مليانة جمال مليانة خفة ، أح-أحب أنها كيف تطير بحرية تتنقل بين ال- الزهور ، كل خطوة لها معني يوم واحد كفراشة الصراحة يعني أنك تشوف الحياة بألوانها وتستمتع بالحرية في الهواء ، الفراشة غندها رحلة من التحول <hesitation> أحب يعني فكرة أنها كانت حاجة وصارت حاجة مختلفة تماما عن حاجتها الأولية.